تقييم الأعمال الفنية ما ينجمش يكون من عند إنسان من جهة <hesitation> إنسان عادي، أنا شخص عادي مانيش فنانة مانيش ناقدة. وبالتالي ما نجمش نقيم عمل فني هو باهي ولا خايب، أما ناجم نعطي رأي بالنسبة ليا أنا وحسب ذوقي أنا. <noise> نجم نقول العمل هذايا يناسب ذوقي والإ لا راهو ماهواش مناسب لذوقي، وبالتالي ما عجبنيش أنا ما نجمش نقول هذا عمل واو طيارة ما احلاه. ولا هذا عازم الخايب منحط ما جا شيء، مانيش ناقدة.